Oka mo okore bae fima asin e ka kor ra fiema rabiorima oka mora, abore yema kor a dannyen yoro na, kore obo wa kpor kara mona kor fiemaru and okore refimaru oka chuma brekor ba chuma ni oto osari obari ton abo jen nyen, sai dai yen ra fiemateni, bereaye kori anu raba nara bae eporoo. Kori aneroḅa oniegee wah fe re osaro fiema initoyo. So eta ra bae ra do oni. Erani mara kumara ajor nye. see gbue, abe obari, makumareyen and too nu ku sewine, toray agba ra do sorri e ka nay ra ki chu onne ki bue ma jima.